Aah ebizibu abawala ebyebafuna ba bafuna ebida nga bakali batobato kale awo abaisuka ababawa ebida bona babaleka awo nga babula buyambi obwebasobola okusobozesia okufuna olwokuma ekida echo aah abakali bona bafuna ebizibu abasaiza babaleka awo nga tebaba tebabawa buyambi ababawaire ebida tebasobola okufuna obuyambi obwa kuma omubire gwaiwe

Aah engeri eyensobola okuyamba mukitundu kyange abana kusoma olwokuba namasomero kumpi tebatukanga ogayala okwaba kwisomero kale nikibasobozasa okusoma okwangu

Emirimu ejetukola omukyalo okutusobozesya okusoma kwigulawo kukola busubuzi nga ogula ebirime no'kwigulawo buduka obusobozesya okufuna esente ejabulilunaku ejisobozesya okusasula eisoma

Aah omuntu alaga omubiri gwe olusu olu amaizi owegabanga gaweile omumubiri olu ooh olususu lwe luba lugondigondi.

Kulambala mubutimba bwensiri naaa kutolamgawo amaizi agalegamire mumansuwa no kuluya awo no kusabula ensiko neba wala

Aah Abakali balina okulia emere eyo ejjetunoga obunogi munsiko nga eiva nokulia emeere eyo eyongeria okujjimisia omubiri nga amagi uuuh maido

Ekisinga okuleta abubenje mumangira geuganda abantu abasinga okuvuga ebipiyata tibatira okubala eeh eeh eeh ekifo kyali kupyata mu nekyalimu neeee esawa ejali kupyatiramu

Aaa obuloni obutontono buyamba abakali okuwigulawo obubizinesi jabwe kubanga batelaku amagoba matono agabasobozesiya bona okola ebizinesi eyaibwe eyabulinaku eyabulinaku etibasobola okubawo

Tulwanisya obulwaire obwo lususu kuvalanga egi egizito egitaikiriria empewo eyamani okungira omubilamu owamuntu

Abaana bazenya, basinga kuzeenya mizaanyo ja mupiira eino eino eino; nijo ejisingire omukyaalo okuzaanyiwa eino.

Emere ejensinga okutaka ereta obujimusi omubiri nga amagi, amatoke, maido

Kutolamu abo abiyemioyo emibibi abataka okwita abanabwe nico ekigira nga bagema abantu mukitundu okumanya Yani omubibi Yani amusa

Era jituyambire oku abana amasomero okuba kumpi no'kusobola iswe nga abazaire okubasasulira nga esente ejje'somero entono tijagaga abasomera mu'town

Aah okusoma okwirirane okitundu era kuyamba aah zena ngo ngo'wokumpi woneiba omulilwana waiwe okusobola okusoma okutwala abana bange kwisomero eyo okumpi

Okusoma okwomukyalo era kuyambire mungeri eyakutasasulanga esente eje'ntambula okutwala omwana okwisomero owala kubanga kulikumpi

Uuuuh uuum mpwa omwana amakerenda omulundi gumweiza ago agajanjabiya ebibuka bulirunaku

Abantu bafuna akakowolo lwo mumpewo efuwa nga olikumpi noyo omulwaire owakakowolo na kugaita bintu ebebakozesya no mulwaire

Olwesabiti inkola makeri kusaba mukereziya oluwemala okusaba ninjira Nikola emirimu jange ejabulilunaku ejinsobozeaya okubawo

Amaka gange gasobola okola ekya kuboneraku kutwalanga abana bange kusoma kubona nti abana bange basomere ni amaka nigabba nga ekyokubonera ku mukyalo

Engeri ejinasingire okusanyuka eino nikwo ekymbere nga tinsobola okufuna omubulamu bwange nga nze nasobweire ogula eitakali eiriye enbaire nga tinsobola okugula

Inyumiruwa ino okusi okusisinkana abantu abayaka era inyumiruwa okola nabo emikago kubanga bandetera ebiyaka ebinta maite nzena nibawaku ebibatamaite

Aah Emirimu ejensobola okuyamba abasomi nikwo okuwona nti abyetagiso, ebyetagisiwa okwisomero omukyaalo nzena ndimwoiza ntool,a nga okuzimba eisomero, esente egizimiba eisomero.

Emere ejensinga okutaka inima nakutega munyanza nga kubyeyanza njaba nintega a nvuba nagula

Nfuna emere ekisinga okuttaka kuva mikulima niyo ejesobola okufunamu emere no'kutega munyaanza

Abaana abawala bafuna ebizibu kulwa ebisera ebatira okufunira mu enaku jaibwe ejabawala na ebikwmo ebya kufuna abaisuka babawa ebida kale nibaba nga bafunire ebida ebibetegekeire

Tikyangu okutandika ebizinensi mukitundu kyange obwobanga obulangeri jotandikamu wairewaire owoba nga obulaku kasente akasobozesia iwe kutandika ebizinensi oba emilimo jo.

Kwegesy bazaire babana engeri obulwaire obwensi ejebugabiwamu omukyalo

Okusoma kuletere omumaka gange abaana okuba nokutegera nokufuna emirimu ejibasobozesa okufuna akasente nga omusala ogwabuli mwezi

Kusyoma amaizi aganyewa kunaikonta na kugateka mu makerenda ago egiri amaizi ago egibasyomere okunwiga kuteka mu makerenda agasobola oganyirirya

Kumutwala ejiri abadoctor abali kumpi kudwaliro rye'gavumenti abasobola okutegera nti Ono'mwana amalireyo okufuna obwijanjanjabi

Insobweire okulwanisia ebizibu ebyakusoma nga nkola mulimu gwa'kulima na kukola byobusubuzi ebinsobozesia okufuna esente ejensobola okusasula eisomero

Nkuuma essente mumaka gange, aaah kubita naaa kukola byo'busubuzi naa kukola byo'kubisa ebyo omubibina ebiri omukyaalo.

Buli ejovera omukabuyonjo olina okunaba omungalo kale emirundi yingi buli jobere nga okwaite ebintu ebibibi olina okunaba onungalo

Ntaka kuvala einu ndabada nesati je singa eino okutaka

Ekireta obutalya kusa eri abaana kisinzira kubintu binji kiyinzaaa okuba buluwaire nga omwana muluwaire, kiyinza okuba emere ejibawaire omwana tinsa oba tewoma oba emere eyo ejibamuwaire nga tinsa ino kusa

Okutanyiwa amaizi agatali amajanjabye galeta endwaire nga eja kidukano omubulamu obwa muntu

Emirimu minji ejosobola okola okulankulanya amaka nokulankulanya efactory ekimu nikwo okulima kiyinza okwamba ku okulankulan amaka go oba okola ebizinesi kiyinza kyona okuyamba okulankulanya amaka

Kumutwala kumpi nedwaliro eriri kumpi afune obijanjabi bwo komiya okakoolo mubwegesiye

Embera yomwana atalya okufuna em emere entufu omubiri gwe gukyuka ku nigufanana ngeri gendi otiso gwa yellow

Ekisokeremu engeri ejosobola okola okusikirizya abandi bona okutaka okusoma ekimu kuboneraku abo abasomere ekibakolere oba ebali, ekyokubiri kubateka mu mani agasobola okubayiriamu okutaka okusoma kyona kiyinza okubayamba ku okubatekamu mani

Mountu asomere aba na'magezi agamuyamba okola emitendero jamaka nikimusobozesya okufuna obuyambi bwa'bulinaku

Engeri ejjempoinemu okusoma kuleta omuntu eyasomere abba na'magezi agamusobozesia okutegera ekyalikola okusinga ku oyo etiyasomere nikimusobozesia okukola amatendero aga'maka ge

Amasomero agali mukyalo era gagaba emigisa os kuluda olwa'bawala nokulida lwa'baisuka bonabona ngeri moiza tigagabulamu.

Eee nkumira esente jange mubanka kuba inina ebizinesi egiyen kola enkarejinga okutereka esente jange omubanka ate indi kikoze we gavumenti nosaba musala ogwenfuna nguta mubanka ogundi nsobola oguleka you negutayoku

Engeri ejenkumamu emere omaka gange omaka gange kujitereka mukifo ekisa nga ebidero

Engeri ejensobola okutereriya mu ebirowozo okwewala ebizibu ebiza ekimu nikwo okuwona ekizibu ekizire nee ninonia esolution esobola okuterezya oba embera eyokitereza

Nkozesa emobailo mane emirundi ejeera okubisa nooo'kutolayo no'kuga oooh okutwala esente egiri omunange attaka.

Abaana abasomere bafuna emirimu, emirimu bafunamu akassente akaleeta enkulakulana omukitundu kyange; ate era okusoma okwo kuleeta okwegaita, abantu basobola o'kolera owamu nibasobola okuba mubwaavu owa kassente akatono yena naleetaku omwinaye, nebabanga bafuna capital, basobola o'kola amakulu agayinza okubayamba okuva mubwaavu.

Abantu bafuna silimu mukitundu kyange bwakola bwenzi obutali bukebelwe nakugaita bintu ebyoogi ebileta omusaayi kale bileta silimu

Kulunaku indiya mu emirundi Ina ekyokunkyo nindya lunch, nindya dina nindya ekyegulo so olunaku ndyamu emirundi Ina

Nsobola okuma obgumu egiri omusaiza lwo kumutaka ino aaa omubuzibu nimuwa amagezi okubawo egitwasobola okutereriya ebizibu ebyo

Amaka agasomere gaba gamani mukitundu kyange ekisoka baba nemirimu ejofunisya akasente akasente ako kasobola okuwa bandi amani olwo kubakozesa, ekyokubiri baba begaisi nti bakolera wamu kubawa amani agasobola okuwoneka mukitundu

Kufuna bwijanjabi egiri abasawo abatendeke omubwangu owabula ogayaalira endwaire.

Ekisoka amaizi amasa agokunywa kyigansayusaku obwegaba mafumbegaku ekyokubiri obwegabanga eyagategekere ankakasilya nti masa era ganywobwa kyona kimpa okakasa nti amaizi go masa gakunywa

"Okugema mugaso musa mukitundu kyange ogwa'maani kuba kugema endwaire nyingi, ejiyinza okuba ejiyinza okwita abantu, okwita abaana; so okugema, kwamugaso ino mukitundu kyange era injumbira ino kuba egavumenti ereeta ""eprogramu"" ejituyamba okugema abaana. "

Omukali alikida eineino ayinza okutandika okwaba mwidwaliro nga emyezi isatu oba ina oba itanu kisinzira nangeri ekida owekimusumbuwa mu nomwezi ogumweza okwaba mudwaliro

Omuntu ekyakuwoneraku nti akwonda empisa je ejakulaga mubulamu bwo nijo ejilaga nti omuntu oyo akutaka

Engeri yingi ejetuyinza okwijanjabyamu abaana okumutwala mudwaliro bamwijanjaba oluisi okoyesya ku eidagala eryo munisiko nga omaite emisale

Efulaga eye Uganda kuliku ekala isatu enjirugavu, eyayelo, ne myoofu.

Nsinga kubulira yembo ejedini nijo egisinga okunyumira ejibulira ekigambo kyakatonda

Indiya emirundi ejiwera eisatu amakeri, ekyomusana nekyegul awo nga njaba okukambala

Omukali yenayena nga alimunsonga ejabakali engeri ewasobola okwekuma mu okozesa ebintu ebitasobola okwonona engoye ejayambaire nga ekibeta muluzungu pads timaite engeri ejibajeya mulukeye kyona kiyamba ku omukali mumbera ejo

Omugaso gwo kusoma omumwanga aa omumaka gange kuletere ebye dembe omumaka gange kubanga buliyomu ategera ekyakola

Oluvanyuma lwo kubona nti aa afikire okulwala omwezi lwo mwezi gu omulaba alina okwaba mwidwaliro oluvanyuma lwo mwoizi oba emiyeizi eibiri oba eisatu okutandika okwaba okufuna obukeberezi mudwaliro